Toy izao ny fomba fiasan'ny takamoa. Alaina ilay takamoa dia apetraka ery amin'ilay douille amin'ilay douille. Dia ilay douille iny an, misy fil mifandray aminy amin'ny mpampita aratra ny interrupteur. Kendrena tsara mba tsy hifa- mba tsy hifandray nefany an ny tendro miabo sy ny tendro miiba fa manjary mampipoaka azy.